Pues ju ak' aves komo kb'antaj ju ak' chimo xqb'an kocinar tqb'an ruk' para ver tod tqch'ilij wu ak' vien tqyan purwi sib' para ke xteken tod wu qakelik ruk'ya mq'en lasjya' qakeken tod wu rsmal kch'ilxikk'ch'i k'ch'ilk vien ruk' pya' ves kyoqchok k'ch'i kyoqchok k'chi pyupalangan mq'en lajya' kyoqajchij rech pake keken njel wu tz'il chpom kyoqachi tlawi para ke asi todo vien kelik kalidad keken todo wu susiedad chij wu ju tz'ek' wu ju ak' kwitxik va para ke asi k'o qa xtyab'rik jun si no xtyab'rik jun chikchi qa kerb'an kocinar jun vien qroqwik wu ya' tiene ke tcheq'ik vien telik vien tyoqak vien tod sk'ej chrij para ke asi kalida k'chi jun pero vien utz kanaj para chi tod <noise> kanaj vien tlawi jun tlawi jun tlawi ktij chi vien para ke si jun qa kerb'an desnutririb' jun i asi para ke qal jun chi kerb'an tod vien tod vien para ke tod qyoq chan tu'y chu q'aq para ke kroq wi vien kroq wik vien tod para <noise> ke tch'eqjik tod vien